Fɔɔkɔ, bʋʋ dí dzɩñŋá sɩ fɔɔkɔ fɔɔkɔɔ báa aŋʋʋ fɔkɔna, fɔkɔtɔɔ ba gɛna ka dina fɛbɩ ŋírɛ sɩ fɔɔkɔ. Bíɩ ŋ kpínaná yɛ biñto, lɔ ŋ fi límɔ kadʋ ŋ sorókotimɛ abéé ŋ kpáanʋmɛ, ññ mɔsɩ ŋ kpínaná bɔɔ yáa bíñto bʋ ka dzʋsɩ bʋmɛ, ññ gɩrɩ fɔɔkɔ pʋkapʋkapʋka, bʋká ŋñ nukutí ñŋ ŋ kpínaná yɛ bɔɔ wáana gbɛgbɛrímɔ, bʋʋ bisí ñ yɛ ŋñ nukutí bɩ bʋká bíɩ ŋ fɔkɔɔ bʋ lɩ bíɩ ŋ kpínaná tayɛ bɔɔ wáana gbɛgbɛrímɔ bɔɔ, ŋñ yála ŋñ girína ŋ vaníŋɛ, ŋñ girí bɩ tchakɩtchakɩtchakɩ, bʋʋ lɩ. Bíɩ fɔɔkɔ táá bɔɔ, ŋñ girí mɩnɛ amá bʋ táa lí bɔɔ, tɔɔ bɔɔ yeléa lɔ ba dina bí sɩ fɔɔkɔɔ dzɛ. Tɔɔ fɔɔkɔ kʋ dí dzɩñŋá sɩ fɔɔkɔ bʋʋ lísɩ bíñtoó wá mɔ, fɔɔkɔɔ baá sɔna límɔ na álámɩná tɔnɔɔ lɩ. Ññ gɛ kʋtchá kaá baa sɔwána, ñ fíya límɔ kadʋ kpókiti mɛɛ kala vabóre mɛ, ññ mɔsɩ fɔɔkɔ ka gɩrɩ kʋtchá lɔ. Ñ gɩríyá ññ fi límɔ ka bɩrɩ ŋ tɔnɔɔ lɔ, ññ mɔsɩ kʋtchá ŋñ gɩrí ŋtɩ bʋká ŋñná sɩ bʋʋ bʋkʋtɩ léle-léle, ññ sɔ ka lɩ léle. Bɔɔ dí dzɩñŋá sɩ baá yɛna fɔɔkɔɔ dzɛ. Fɔɔkɔníŋɛ, tʋwɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ró. Fɔɔkɔ fʋlʋmɔɔ wɛ, fɔɔkɔ fɛmɔɔ wɛ, fɔɔkɔ gbɛtíkɔ wɛ, fɔɔkɔ kʋrʋwɛ kʋ kʋwɛ bílíbílí, baá yá kɩ sɩ búñbulíya. Mɩnɛɛ tʋwɛ kalaá dzɛ.